Li tun nɛh ba lo peyiba, ɛh oyi lo oma dɛmu, peyiba ho bɛrɛ ekzizia mɛɛna.mɛ muzan oroba sasɛrɛ nomadera, oba ninɛɛ, a'a niyaa nɛɛ a pepile hoyɔrɔso. Mɛɛ zɛrɛ zɛrɛ, baa 'a ninɛ ba berɛ mii ho dimiɲan sinh, ho ɛnvansiɔn mami bera cururu wi'anu.